E lon li al e ën machinari che praticament a taia, al a dë lame ëndrinta ch'a gira a gira bandà a gira decis e a taia a cite frize lon che t'ie büte ëndrinta da taié: le carote pitost che sai pa le patate, ël persi, ël pum, tüt lon che t'ie büte ëndrinta a lu a lu zgrana ën cula manera li